Gny fampesa telefony zany da natao hifandresan'olo roa izy io na olo maromaro. Ty telefony tiky iresafako amy olo lavitsy agny. Miantso aho mampilitsy credit da miantso anazy lavitsy agny. Io amin'ny alalan'ny satelita mampifandray any raha reo. Mandray gn'agny, mandeha atiky, nofa samy misy réseau.